मैं बोटविरुवामे एक दिनमे दुईचोटी या तीनचोटी पानी दर्तुं कह्लेसे एक हप्तामेहे लगभग सात दुना चौद, चौद क्हलेसे हाँ उही सोह्र सत्र चोटी पानी डारत हुइमु।